ס'דא אסאך אנדערע מינע בלומען. ס'דא די רויז, די טוליפס, פיניס, <hesitation> סאנפלאווער, היידרענדשיס, בעיבי רוי- בעיבי ברעטה, <hesitation> ס'דא זייער אסאך אנדערע מינע בלומען אויף די וועלט. <hesitation> ס'דא די ווילדע און נאכדעם איז דא <noise> כ'מיין שוין.